Nuwel elande waɗama kereye e dow kaldal e kawral bietegal waytinge. So wonaano ɗun, ɓe laatanaakino leydi e hoore maɓɓe. Caggal muuɗun nii fedde ndee waylitii leydi. Ɗun saabii nde taariki leydi maɓɓe ndii haalaa hannde fu, <hesitation> ndenɗon huunde haala muuɗun haalete. Waajibi.